Kingodo ngilekunda ileviwana nandu nginee va mhh myaka mefaa kila mndu awengila saa kulya ngasakulya na mpaka dakai kai ndenga lolilya ye ngile sa kulya ndungosha ni hundu ngalolya vansu valengiya ngendo. ngile kishwa ndungusha kakaamutwe na mpaka indinga nchonge ve kitumiya. nchonge vei fwata shandu valengiya nchongaya ilimae kun- kunwa aturukeni mpaka dakai